Ere'en qas he nitib'iliil qas otz kinwilan xaqara' ke' rina'iik, el k'aj, li k'aj he qas he otz he rimal ela' qatib'iliil re wural re pa qatinimit Tujaal qatijan xape' che'el xapa' chech nemq'iij ri k'awsisik junaab' o xaqara' he k'ulb'ek, ela' qatij wii' li k'aj, he qachaq'ajsaj he xapa' chech q'iij, qas he paqal rajaal xa' rimal li ak', mal e qas ak' re wural re era'aj qak'i'smaj, ela' qakamsaj, qakamsaj y kab'an k'aj chi riij, xa' rimal la' he paqal rajaal li k'aj pero qas ke' ritijiik, qas otz rib'aniik, qas e chaq'ajsimaj renejeel, otz ritijek li k'aj.